थोडी मोजकी जोडें सांगपाचें माझे हांव भाय भोपाल बोरें मचें घालता। मगिर धावपाक भाग घेणांत रनिंग मचें घालता जे धावपाक बोरें पडता। आनी जिमाक स्पोर्ट्स मचें घालता जिथून व्यायाम करूनक बोरें पडता।